Ein, mìɔ mì le mìabe kɔƒea me fiya, mìɔ ne edo adzɔa, maaa ne ekpɔ bieve, ne bieve dze edzi nɔ wòa, wò tsã axa yi abe yea yi wlɛ, ye ayi dɛ ɖe afiɖe, gawlaƒe. mayi dɛ ɖe gawlaƒe, mì wlana nu ye. Ein fiya woɖonɛ be gawlaƒe ye. Ne wò tsã etsɔa, axɔ va yi da ɖe fufua, ne e va yi dɛ ɖe fima, togbɔ be ele dzi ga via sigbe kotoku wui axa wɔ ŋɖe fia vɔa, adzɔ yi ne edo egbea, biedze amatɔ̃ ye ekpɔ ɖe edzi. Biedze amatɔ̃ ma axa va yi awla, zã ɖe egba kpɔ ɖe kpoa, axa va yi da ɖe dzi kaka kaka kaka ne eva su ega, nu yi ne edza wɔ kuia, yea va yi xɔɛ le fi yi ne ewlɛ ɖo le amea gbɔa, abe nu yi ne yi wla ɖe egbɔa, be game su ne, ne nuyi ya wɔ kuia, ya wɔ kui looo, ya be ya wɔɛ. Kpoa wo ɖo yebe teƒe amewo va yi wlana ɖo, tsaƒe ameyiwo ne le wɔ ŋma wo gba danɛ ɖi ku susu be yea dzi be yea trɔ axɔ akpe ye tɔa, ne adzɔa ne ba yi eŋkɔ ne ye. Vɔ kpɔgbɔ be, adzo yi ne woŋtɔ ye dza doa, adzɔa ne ya va dɔ̃ dziwò ne ma va ayi ɖu ameɖe be ƒe ye ba va tsi kɔ nɔ wo oa, ye ne evayi da lɔ ŋɖe me le nɔviwò gbɔa, etsɔ ne nɔviwoa ava kpɔ ŋme nɔ woava nyi tukaɖa oa, ye yea do akpi. <hesitation> ne edo kpea, ŋkeke yi ne woɖo ɖe nua ŋtia ne game su kpoa, atsɔe ava yi nɔ daɖe eteƒe kaka kpoa ya xe fea le fike ma le gawlaƒea, nenema be le ye ke ma, mgba nya ye tsã nenema Ne ma to nyawo via le yne ŋtɔ gbɔ nye fiya, nye meyi ga wlaƒe ɖokpo kpɔ. Egɔme ye nye be, nu yi ne mìɔ mì wɔna le mìabe kɔƒea me le fi ya, mì me ɖo gawlaƒe ɖopko, nu yi ne mì ɖo ne mì wɔna, ye nyi: mìakpɔ nɔnɔe mìanɔ sigbe agbetɔ ame wuiatɔ̃ nene, alo mìa nɔ sigbe agbetɔ amewui nenea, mìaɖo bɔbɔ, ne mì ɖo bɔbɔa, mia adzɔnɛ, ne wetrikuku dzi mìa dɛ ɖoa, mia danɛ ɖe wetrikuku dzi. Ye wetrikuku ma, mìa dzɔna ga. Ne kotoku wo ŋtɔ ya na o, ne kotoku eve ya ana o, kotoku tɔ̃ ya na o. Ye ne nɔviwo ɖe be yea xɔ ɖe, ado ɖe le emea, mì donɛ ne nɔnɔewo. Mì gba tsãna azã, ŋkeke nyia mì wɔna bɔbɔ, ŋke nyia mìa va yi abɔ, sie gbetɔ ame wui nene, ne mì dzɔ ga, ne mìa nɔvi ya, adzɔtsi be nya ye hiea, mia nɛ, abe ne ɖo wetri kukua, ya va nana nu yi ke ɖe edzi. Mì xe nɔna edzɔm nenema. Bɔbɔwo ne mìɔ mì wɔna le mìabe kɔƒe me le fiya. Ne nyea nye ŋtɔ me wɔna, eya ye ma, nye meyi gadzraɖoƒe ɖokpo va yi da ga ɖe Compt ɖokpo dzi kpɔ, nye me yi do ga le fimɔwo ɖokpo tsã o. Vɔa me dona ga, vɔ ga yi ne me dona ye nye be, mì nɔna sie agbetɔ ame wui nene, mì nɔna sie agbetɔ ame wo nene, mìɔ ŋtɔ mì ɖonɛ le mìabe flua me le fiya ayatɔa, mìɔŋtɔ mì xe nɔna mìa nɔnɔewo dzɔm. Eyi ne nye me wɔna le fiya gbedzia, wobe nu yi ne wo ŋtɔ ewɔna, gblɔ be ye yea ye wɔna. Ŋgba va yi tɔ asi nɔviwo ɖe ba kɔ. Kpoa nye ya gbɔnye kladzia, ema ye me wɔna ye ma loo.